Ruo na umbe sila ishubu lamwa su hesituza ipia kwasababu yu nkifeo, kwanza se fushiria fuu na uvereli lela faunalo mburu na umbe lazima sing manye faio hafukeria ata washavonja hata vutamle utameteta sikinjiwa viyosie wamia shauria puri setesha aza maza mizimuya kachua nduchia inge- ingete kwahio vurum na umbekukweli sieshia ndula siwesi elia